eketungo lo burunapa dagakosam eketatatum eketatakosam kanjum barawe dodla upefehre tadum taita taita tumawni sewara sorreta to kumyanini kashigotelun emmari kanjum koyin itatatakosam